Thon se ghranet kann këto shurbise se ahierna i limarjën e quindi skurseni kallarej u valuri të ghranevet, allura kur zunë fill të i bujën ashtu ngë i limartën më.